Gunxe nch'o nch'o tsebala ya thi eicha si si si xe na xi nch'i xi nch'i xin tanth'e xe tsje si <hesitation> ko tuxina si thinke thinke thi ntha nesi nesua nthayasi th'on thi kosi guxe ke nthia guxe thia gu ku ku cha ku kule'ba kuthon o kuxe tukje rune kuxe kuxe azul ke nthia guxela ya nchi nixin thuchi naasi <hesitation> thjosi pero thi thingi thi en ntha a sen.